رمضان هو الشهر المفضل لي بيه روحانية خاصة في جو من الهدوء والطمأنينة، الص- الصيام يجمعنا كعائلة وقت الافطار يكون لحظة مميزة غير كذا صلاة التراويح والتجمعات الليلية تخلي الشهر مميز، بيه بركة كبيرة وأحس إني أقرب لله وأكثر هدوء وسكينة.